मैं सप्ताह मंजी लगभग द्वि सी तीन बार सप्ताह मंजी खानू खादु। मेरू पसंदीदा रेस्तरां यू छ जन प्यारी पहाड़न, चौहान रेस्तरां, आली चाय, डंपलिन कैफे, पहाड़ी खाना की दुकान, चाइनीज रेस्तरां, इटालियन पिज्जा वाली दुकान यू मंजी खान म मेते बहुत पसंद आऊंदु।